Ny fomba mahomby an iadiana amin'ny fampitahorana ankizy any ampianarana, dia ao ny fametrahana fitsipika ho an'ilay <hesitation> ho an'ny fampianarana, ho an'ny mpampianatra izany. Eo ihany koa ny fanofanana mpampianatra mba ahafahana mifandray tsara am-pitiavana amin'ilay mpianatra.